toh ah ayu ke kekeni ja bade afinyane bade, kikininja aci zamani kikci kuribet kikci akci izgarwen, akci izga dawan, akci izga bəran, akci izga gifik vanakon umdot ku akci manko akci Jlamudu Jlawuk duiyat kikci kori akcis kaka kiratonum, kirotok zamanum do akcis kake kiratonum akci da jlawinakci kuliyya, akci əmcho əɗudok ci, ben bagi kak herin akchana da chapti agai dan banatigi i gamasin, ben jlawigi bakso akchama danbanatigi i aɗanin, ben gafa kambanan akchana dambanati, korwen zamanit kikci agiyarwe duwon gidamin way kwaya yakta kaletki ganiren masvanyim si na nadani kari kamori mma yaikon masvanye jlamu kamori gari kiɗa bai na gidamu kaina gani gatasici na gakuri nan i gari aci aci aci asak famin asak famin dekin əngaikon aɗarwen bikimy dan dakwasi bikimye ben agarin kam aci dati na daskirwen dci yai kori na yambanatarim jlawu kakuninja nanukwan. atufew gakawai dipci jawoi ɗan afininja duwon datakimi kwaɗam dane gajak tina, tinatku dako pardim-pirɗima awun men gaɗe afom gade ɗen əmdan duwon yambanari naga hiricim yai kori amun atari ramma, amun atari gafa sik iyawari dan-dagafi gwatori mon a'a agit ku yaba manpufunna isgirimman yatltecina ga tirbibici duwau jlawuk tina pirdim-pirɗuma jlawak tina kwaɗu jlawau bam bam ne kak daten tina yambanatam dinim kikininja ka kuribet ku iskin əmbana əmbanati aɗiɗok ci,